أول حاجه تروح بلاي ستور تنزل التطبيق هذاكا لأنت تحوس عليه، تنزل على الهاتف ديرلو تثبيت تنزيل في الهاتف نتاعك <hesitation> بعدها يكون ثابت و تقدر تستعملو في أي وقت أنت تحبو <hesitation> تدخل ليه تشوف الإعدادات تضبطها و أنت خلصت.